Lujua taka ye <noise> livi ñaja, ko'o, nuu lo taza nuu lo kee nka ye lo ko'oso naá, xi lujua nchinɨ kuu tuku, iyo nuu lo kee nka ɨ́ɨ́n tuliso naá, ɨ́ɨ́n yɨjɨ naá, ɨ́ɨ́n livi chinduyu naá, na nka kuu ye vijli nka lo na janindojloso naá, te ɨ́ɨ́n taza nde'yu naá na lo kee lo kaaso naá a ko'oso naá, te lujua ta ye ko'o naá xi livi na kaaso kandu te <noise> ko'o nde'yu naá lo nandɨ'ɨso lo jo'o kandu naá, xi lo na kua'a jo'oi naá te lo i'nii naá lí, te <noise> ye naá lo wa'a lo nandɨ'ɨso ye ko'o nde'yu naá, lo kee té i'ni nka lo kaaso naá, a ndeyu nka naá, lo ku kee ye ko'o nde'yu naá, te vijna nka á xi ni tūū ta ye ko'o, livi iyo ye kuu vidriu, iyo ye kuu <hesitation> plastico iyo, te kolo ñatu ɨ́ɨ́n ni kuu i'i ye ko'o nde'yu naá. <noise> kolo vijna nka á, xi nandɨ'ɨso ta ye lo kuu ye ko'o nchika naá, lo kuu plastico naá a vidriu naá, te lujua ta nuu ye naá xi ku kee arroz naá, a na nka kuu ɨ́ɨ́n ye sopa nka naá lo na kaaso naá, te lujua ku keei ta ichi ye ko'o lo nchika naá, te lujua ní taka ye lo niño nandɨ'ɨso taka ye taza nde'yu naá lo nandɨ'ɨ na'i ka nkaso vijna á, kolo <noise> lujua iyo kukoo ta ye lo kuu plastico naá, na nka kuu taka vasu naá a taza plastico naá, te lujua nandɨ'ɨso lo kee ta ye lo ko'oso naá lí, kolo ɨ́ɨ́n ixi nka te wa'a tuku xi ta ye la'a á, na jnɨ te kue ni la <hesitation> te ñaliko ta'vi na kuu ye livi taza nde'yu naá, xi lo na ndenda'aso a nale na kuu naá te jokava te ta'vi ní, te ye ña'a tuku ye <noise> ndajniño lo kuu ye plastico naá xi kue ni la <hesitation> ye la'a naá, kue naka ni kijlei te livi wa'a nka tuku xi ñaliko ta'vi, xi <hesitation> wa'a nka nuu lo kua'a ta ye la'a kueti naá, te Lujua kulii ka nka iyu'u ye kuu, <noise> ye lo kuu nde'yu naá, na nka kuu ta ye ndajniño nuu lo kee lo kaa lo ko'oso naá.